أنا بطبيعة حالى شخصية جد تحترم مواعيدها ، مرة أحترم مواعيدى ، ما أحب أتاخر عن أى موعد لإلى ، لا أتاخر أنا على حدا وفى المقابل ما حدا يتاخر عليا ، يعنى ما أحب أنتظر ولا حدا ينتظرنى ، منشان هكذا دايماً أنا الحمد لله أوصل بالمعاد لا أنا مباكرة ولا أنا مأخرة.